To iwudai maffahi a nziga satata in slimbadkaiga ta wudum sa a kir mamga a tsikaya indi mana tsikaga wudum ta sata yanzi yanzi kirmamga a gi sldina a siminti a giya'a, klin a yiba idaiga tsauid imbel muta to imbul matasa kirmamga a wayabi to yunda kasuma a gaskam zhikle a tsikai sim mavirga a tsivid ngidakekka ai doppa igiya'a igiya'a, mama giyasa yiba i sliba mana gagga ningaba in slibba klang a daina awiya maffa yikam igwatsa inda a wiya maffa sabi kina isa nzaiga sata har mana ninga tsaiya a ngoza'agi satata hara ide ngozga a wudumga. klam aza tsukwa ngozga dibba isa nzaiga sata wat klan i gwats inda wiya maffa gaba dag a nzibi i shikga ida wai maffba sai ida a sak a sak i da warkada diya goliga indiga man ida warkata inda shiki shika isa gi sldinga i shika isa gi slidin klam in slimbada kai ga satata agi slidinga ida sima'a sali inza'a, har i tswa ngoz i yaw kir tippa inyiga wuɗaigasa tippa yizhan wuɗaiya inngurhiya tsarid a matsakiya a stadda a mitsina a dina'a baslita ta tsaw ngidakakke da'aiya fad wuɗaiga tsarad a matsakiya a stadda mitsina izhaangurhi mokwa a dalaihi fad wudaiga kulla ta. <noise> To alhamdulillahi inza kata ara tmba i ndiya'a isiya'a koda man igatsa avatiyabi zhikle intaka haya tunda wudai sata ngida haska kuta ngida haskada kuta zhiklu a pidiya a nziga sata yikam alhamdulillah susi igana zhikle inziga satata <noise> daman ka ndo man ka gaw kadageda kagud ka kapidiya askwi mana ndo kaslaha'a, ka guda azibi sai a maya a nzi duniya to koske a kada waske agida man ka zhavinbi akada tswa mana ndo dai da ka slimbada kada tswa mana ndobi zhikle dakun in hanya wuda agid nasa zhikle kam intakaya agid nasa yikam ita ndas ndasa i podiya skwi ndo ayibi i pid skwi a mama skwi man zhikle davai mana gaga man i gwats mana gagasa indiya isiya'a, igwatsbi ko imona amiya islimbada, manga a gidtiva man izha'agibi ma ko kobhiya tigiba saida ivana kob a gihaya a ndunsa isa nziga yikam inziga nas kata tidimanka idatsi suki ndo iwaiya'a yabi ihash munda a yabi i wai suki ndo yabi yainziga satata i slimbada igwaka i da tswa a sukinda a njal sika adagaime a da gai suka azibi sai dai aamindiya dibba a zhikle a ada mindiya dibbadai i wai mana zhikle an diya mama ko igwats giwa sldinabima azin kam igi tsaman ya a diya sim ngida kakku. Man intswa dakwa iwai aljana bida adawa mana wai aljana <hesitation> azibide ndawa yikam alhamdulillah i gi sosi godiya a zhiklega mana yakaya wudum sa an shig satata <hesitation> zurama tunda man shafga zha matakun kabi skwi ngida kakkabi yikam alhamdullalah koman inzig tanta ko i gwats ko igwatsbi alhamdullah igwada inza ra tantakam nd a mbahaya halikabi nganza na sludhiga nga na triga'a lema lema nga nzo ngidakakkabi skwi ngidakakka a do ndiunga kabi nga nza a ndawa ndawaba nga wusha mavir a nga fudawda a ngasa ndiya'a nansa tsakadda ina asba tsikadda nga ndi skwinga nga tsigabnga a mana sim adini ngidakekka nga gokon kata skwi ngidakekka taimako a shikba nga slimbada a nga a nga takaha ndonga a kirmamhi nga, ko ndo ngida kakke a mitsinaba ngada sim kuda'a a man skweme a nga gawa ngada sima'a duk skwi indi man ngagiya'a a man dimanka zhikle kam a wai nasabi wai zhikle gada takahaya i gid inzi nga satata luma lema inzi wudumnan satata arata fatba tunda mana ta shika a kir mam hinga satata koda man tatsina dai ngabi ta shikda dakwa a tasa tsin dainga a tada a simandi bibiya'a man ta sina dai maffa a tadaged kam ha hakika lalle maffahiyanta a tagada halaw gwakun maffahiya satada inda mbahaiya wali kabi to a wai ma tunda mana kina shik kina sldindakata kinasa tsin daiga satakam a wai zhikle dakwa dakahakina a kin indi bibiya a mama amana minga a ngeme ngemba koda men tsaw ko makar ɓa imbla ma dazhasa shika diba a tasago.